Ny ilo Indonezia any zany e, da tia mahandro vary e, ronono voanio ô, da shambala zao e Shambala io moa zany da tsy igno fa sakafo masiaky